Ta'aayiɗe aɗanaa sosai, arannii tabbutu wala ko damatama bana seyo koh suno, Ta'aboo alatta aɗon nana velo ngam seyiɗo, suniiɗo be bilaɗo ɗanatako. Heɓu pelle je walla hayaniya himɓe sai ɗanoɗa bana awa joi ya hugo jweeɗiɗi